Kalangu, dundu, Tambura be tama. Do pat baudi on je jamanu nane je ummatoore nane buri nafturgo ngam kirle jemma be bangal be lamar. Be do fiya dum be jungo on ko be leggal petel ngam sona heba mo nani pat nana beldum majum har wata be woma be seya. baudi mai beldum masin do seina himbe ngam do velna be bernde mabbe.